ɪdɪnɪ inglɔ kuyengi niyɛ dɪɪ wɪɪn dɪ nni shɔkkʊm, shʊkkʊm nɪ mang tʊ wɛ ingwani kahʊ biyang shang iɪng kwaltɔ, kɔ kamɪ fang shɔr kʊ shɪn ingben ya yiɪnɪ ya yiɪnɪ, mwal yiɪnɪ kɛ nungdɛ kama kɛbʊ nungde kʊ, ma yɛlɛm tanshi ma yɛlɛm shɔr, dʊr timmɛ wʊ kamɪ been dɪ chungumkɔ ma yɔlɛm tan shɪ, ma yɛlɛm fang shɔr kə midi chungum ma fwam kɔ iɪng dɔlɛ iɪng tattin nimi, kɔ bwɛlmɛ kɔ wʊre kɛ nakɪr tɛshɔ kɔ nabbɔ bʊndɔ kamɪ dʊbbɔ chunghm wɔ ingkwan wangɪn kɔ mɪ dibʊ tɛɛn mɛdʊ kɛ chungum mɪn dɛ a mang bʊ nakɪr kɛ iɪng bwiyang shang kɔ ngaltin tɛɛn mɛ shɪn, bɛ nɪ yangin ynme shɪ bɛ nɪ yangin shɔri fɪn nakɪr ma kowi kaba limmin lim kɔ kɔ kə ch bitɛ kɔn iɪng chungum mindɔ kɛnɛ dɪn fan beni yangin bɛni kowi fiin timɛ n bəttəli dɪ yatɔ ya wɛkɛ bɪ yadi karalbɛrɛ kama dollim dɔllim yabbi kiɪn mwɛ. mɪ shərtʊ təmɪ ngəltʊ wɛ kɔ kɪ yəbtɔ shɪdɔ yəmbə ə nɛ bʊ kɪm mɪ ɪng chʊngʊm-chʊngʊm wʊ dɪ dəən nə yɪlɪn nɪnə ɪng chʊrgʊm dərshɪnɛ wɪɪn shwələngɛ ɪng wɪɪ nɪnə chʊrgʊn tʊwə ɪng wɪ tɔ shɪm bʊ shʊ nɛ wɔ nabba mang dʊ shɪrr a mʊr shɪ shɛ dɛ wini fɪrɪ shɪn kʊn titiyɔ kə mə yɪmbɔ shɪrr kɔ shɪnɛ ɪng chʊngʊn, yɪmbɪr-yɪmbɪr wɔ ɪng wʊshɔ ɪng yɪmkɪn tɪ yɪmbɪr wɔ ɪng chʊngʊm wɔ wɪbə bɪddɪ shɔ nɪkɛ fənkʊwɪ fɪ ɪng məkɪr kəmɪn ə yɪmbʊ fɪ wɪɪ kəmɪ yɪm fɪ mɪ mɛ kɪr kəm mɪn ə yɪmbʊ fɪ wɪ kʊ mə shɪrəm kəshɪ mɔ mɪ kwən mɪyim fɪ mɪ nəmə mɛkɪr dɔ kəm mɪn kɔ mɪ bɪ yɔ nɔnɪ bɪ yɔnɪ kɔ dʊr mɪn shɪn bɛɛn dʊr mɪn shɪn ɪng nə nɪyɛ dɪɪ wɪɪ dɪn məng dɛ shwəlɛ tɔɔ dɪ nɪ dɛddi shwəln yə yəəm lɛ lɛ nəən shɪ mɪnɛ ɪng chʊngʊm dʊr wɔ chʊngʊm dʊr kəmɪ fwətɔ mɪ fwətɔ kɔ shɛ mə dɛm ləmbə dɪɪn mə nwə bɪ ngəltʊ nɪɪ shɪn bwɛlɪn wɛ shɪn yɛbʊ ɪng yɛbʊn fɪ ɪng yɛbʊn kʊyɛngɪ kʊn kɛbʊ. kɔn iɪng shɔlengi kʊ dʊn shɪn dʊ iɪng yɛbʊ shɪda bɪttin a kəkə kɛ dɪn mɛ wɛ kə mɪ mɛ wɛkɔ kɔ mwɛl mɛ bɪsshɪn kɔ yaba fankuwɪ fankuwɪ kulekun mɪn dʊ shɪ tɛɛ shɪt a shɛ fɪ ma bɛ wɛ fɪn sgʊ iɪng wanɪ ma nung kɪ yɛ ma fwara timɪn tʊlang shɪn kɪwɪɪn dɪ wɪɪn a yɪken wɪɪnnɪ ma naiyɛ fun fankuwɪ wʊnɪ wɛ wɪɪnnɪ ma naiyɪ mɪna cham shɪr wʊnɪ ma neiye wɛ ma fwara timɪn mɔ kɪddɪ yamba a sha iɪng fan wangɪn iɪng yɪker nɪba bwɛrəmɛ kɪ naan ma yɪker yɪ wɪɪn kɔ wɛ nangin nɛ kɔ ma dɛb dɛb, bɛ ko. wɪɪn fɪ mɪ wɪɪnkɪ kɔ iɪng runkʊ wɛ kɔ ma dɛb dɛb shɛdɛ ngalin shɛ a yɔb shɔ kəshɪ iɪngms kɔ dɪ tikɪr ma nabbʊ mɪn be kɔ da mɪ cham mɔn kɔ bɛnɪ cham kɛ ma wa bʊtʊ kɔ dwa mwɛ iɪng wa bʊttʊ kə daan iɪng fɪ kɔ nɪya kɔn ma shɪrabʊ bwara, tɔɔ dɪ nɪ a tɔɔn dɪ kənɪya kɔ kə mɪ nwa brim kɔ tɔr tɔrim a fɪnds kəmɪ ronkʊ wɛ ma fankuwɪbʊ fɪkʊ namɪ tɛn mɛ bɪtər tərim a fɪkɔ kəna kəbɪ tər tərim a fɪ namɪ bɛ yanɪ tor fɪrim ma been ina shəm ma fanm shɪre mɪ kə mɪ kwan ma dʊm fɪ timmɛn rʊkkʊ wɛ kɔ ma mangin mangim mʊn tang muntang naan tɛɛn shɪ. yɛ bɪ mɛ kəshɪ chʊngʊm mɪn fwəm kɔ mə fʊhgʊm-fʊngʊm kɛmwɛ kɔ də ɪng kə tɛɛ mwɛ yɛ nɛ mwɛ dɪɪ mə fʊngʊn-fʊng mɪ tɔrɪm dɪ məng yɛ wənɪ fən tɔ yə fɪrɪ kən tɔrɪm mə tɔrɪm tɔr kə tɛkʊ tɛngɪm təng kɛn nəyɛ wəngɪn bɪyən ɪng tɔr mɪnɪ bwətɪ kɪ mɪn kɪ nəyɛ kɛllɛ ɪng dwəmɪ mwɛ ɪng wəm bʊ tɔ kəmɪ wəə bʊ tʊ kɔ tɔ bɛ nɪ yəngɪn, yənɪ fəngɛ yəmbə ba chʊngʊn ɪng nən fɪ bə shɛl nɪ ə dɪ wɪɪ chɔttɔ kɛtɔ, chɔttɔ kɛtɔ, chɔttɔ kɛtɔ, chɔttɔ kɛtɔ nɪ ə ə dɪɪ wɪɪ yɪkɛ nɪ yɪkɛnɪ tɪmɛ ɪng nənɪ tɪmɛ ɪng kəshɔ wɪɪ rʊnkʊ wɛ, tɪmɛ ɪng nə yɛbʊ tɪmɛ nə kɔbɔ kɔ wɛ fən tɪmɛ kə shɪrəm kɔ, tɪmɛ ə shɪrəm kə nɪ ə dɪ shɪrəm mə tɪmɛ ə shɪrəm fən tɪmɛ ə shɪrəm shɪdɔ bə yɛkɛ fən tɪmɛ dɪ məngɛ ngəllə kə mɪ wɪɪ dɪ chʊngʊm kɔ ngəltɛ kɛmwɛ dɪ kɪ bɛ ə ə bʊrkə dɪnɪ bɛ nɪ yəngɪn nəən nɪ wɪnɪ ə tɔ shənɪ bɛnɪ yəngɪn shɪdɔ dɪ fɪtʊ kɪ.kʊn dəmkɔ dəm kən dəngkə kʊ ɪng dəngkə kən təkʊ ɪng tɔ kən tɪmɛ kɔ ɪng tɪ mɛ dɛb tədɔ yəng dwəwɛ mwɛ. shɪ bɪ da dɛ yɛn dɪ bɪ kammin shʊli bɪ da bɪ kɔtʊ tam mɪ shidɔ wɪɪn dɪ bɛ kɛ, kəngle wʊno shɪn mɔ kəngle wʊnʊ shɪn mɔ, fir wini shɪn mɔ tɔr shɪn mɔ shɔ niyɛ dɪ kɪ dɪ fankuwɪ shidɔ timmɛ a bittɛ kɛ yɔ shidɔ nɛ kiɪn mwɛ kɛ iɪng timmɛ mɛ ba nɪ ba yoyi chungum wʊ bɪ ngaltɔ wɛ iɪng shɔ dɪ nɛn shidɔ tɛɛ mwɛ a bɪn dɪ shonɪ kɛ kɔn bɪ tɛwɛ kʊn dɪ shɔ kɔn mɪ kwaltatɔ mɪ yimtɔ fɪ mɪ ker tu kɛ mwɛ momi karal nɛrɛ wuni nɛ mɪ ketu kɪm, yamba kə wʊm karal barerɛ wʊni mɪ ketu kə fankuwɪ mɪn shidɔ dɪ yatʊ yaam a mʊr shɪ kɪ wɔ shɪ naan shʊ wa shit iɪng wa nɪ karal barɛrɛ wʊni wɪɪn a yike yimi nɪ kantʊ ya fan tɛn mɛ iɪng kerim tɛmmɛ shɪ ɛ ma koom karal barɛ ma mwallɛ dɪ yike yɪ fan dɪn bɛ yan nʊng kinɛ kamɪ nʊng kunɛ kɛ dɪn mɔ kiddi mɛ yɔ, kamɪ mɔ kɔ dɪn ya ker kammin tɔ a bɛ bwra fʊra bɛ a lam minɛ kwɛltikɛ a lamminɛ na mang nɪ tɛɛbʊn nɪn, na bang kɔ tɔ biti nɪ fang niyɛ dɪ wɪɪn kan bwɛl mɪn ma mɪ betʊ a bwɛl kwɛshɛ kəshɪ ə bwɛl shɔr kʊ bə bʊm mɪ nɛtʊ nə bɪyəng kɔ yəng kɪ yəng yəmbə ə yɪb ə yɪb mə kɔɔ kwɛltɪkɛ wɔ ə yərəm kwɛlkɪdɛn dɔ kɔ dɛ bɔbbɛ mərɪhdɛ mərɪdɛ ɪng wʊshɔ, bɪ wʊb ə ləkɔ dɪ nɪn tɪyɛ kəmɪ wʊb mɪ nɛ kɔ bɛ bə yɪb dɪ dɔkɔn tɔm nə bɪ bɔttɪ shɪm nə bɪyəng ə mɪyə kə bɪ bɔttɪ shɪ na bəyang ə mɪyə kɔ dəə yɪdɪ bɪr ɪng bɛɛn kwɛltɪ kɛ ə shərɪm yə bɪ tər, tɔ bɪ dɛbtʊ kəl kʊtɔn bɪ ngədətɪn bɛɛn kwəltɪkɛ ə nɪbʊm lɔ fən tɪmɛ dɪ tɪtɔ kədɔ dɪkəntɪn wəlɪ sɪ dɔkɪd mɔ kɪdɪ mɪ kəntɪn shɪ dɔ kɪd yə kɪ shəng tɪn lɛ kɪ yɔɔtə fɪrɪ nɪ tɔɔn shɪn ə fɪr-fɪr kəbɪ mərɪ kʊ bɪ yər kən kɪɪm chʊkʊ dəəm yɪdɪbɪr kwɛltɪ kɛ bɛɛn nə dəm ə dɛbɪ, bwərə fʊrə bə dʊbbɛ dʊ kɔshɪ shɔ kɛshɛ tər kɔn nɪbɔ dɛbɪ fwərə fʊrə kɛ ɪng wɪɪ kə kɪ fəntɔ nɪ ə dɪ wɪɪ kə kɪ fənkwɪ fəng tɪm mɪ chɔm kɛtɔ bɛɛn nə dɛbɛm nəbə kɛdʊ fɔnɪ bə a wʊlənɪ bə kɛ ə bɔlbwə bə bəllə wʊrɪ bə kʊn nə tɔr bə wʊlənɪ bə kɛ ə bɔlbwə wɪnɪ ə yɛ nɪ kə nɪbə tʊrʊl nən kətək-kətək. niba tʊrɔl iɪngwa dɪ shɪ nibɔ dɪ chɔttʊ kɛtɔ kɛ, kɔ bɪ yang fiim kʊnkʊ shɪ mɔlɔ shɪ fʊkkəng dɛ yaam kəntɪ yɛ mɔ mɪ tɛɛmwɛ ma lang shɪdɔ ma kɛ mɔ bare ma kəkkək a rɔdda shɛ ma kəntɪn mɔ kəmɪ kɛm mɪ kɛmkʊ mɪ shʊrɪm kʊ kʊn iɪng shʊrs ninəng ba shʊr dɪ bwərən shɛ ninəng ba shʊr dɪ bwərən shɛ dɪ shata ykɔ dɪ kəng mɪya sha natchim lɔ mɔtɔ ba shɪdɔ ba fadɔ ninəng ba ngallɛ bʊnkʊ lɪ bʊnkʊlɪ dɪ ngabansha daan sha mɔ mɪn tɛɛ kɪmə bwɛl lobbɪyɛ wʊnɛ iɪng wɪɪn nabɪ tɛm kʊnni shɔ ba fʊk yɪndɪr ba tattɪn a lobbɪyɛ wɔ kə tattɪn kɔ, shɔ dɪ nakɪm, shɪ kɪ bɛ kwɪɪntɪkɪm mwɛ a nungi, kwɪɪntɪkɪɪng mwɛ a bʊttɔ kwɪɪntɪkɪm a tɛɛn bʊttɔ dɪ daan tɛ yadɔ wɛ kʊndu naba shanɛ dɛ ma bang mɪna bang lɔ niman shang tɔ ai ma temɪne kʊ yɛ bəlɪ a ma tɛmɪnɛ kʊm dɛbbɪ a ma tɛ mɪnɛ kʊn yɛ mɪyabs kʊndʊ wʊshʊ lɛ iɪng niba shɪkri lɛ wurɛ mɛ dɛb yelte yɔ tɪ mɪn bwe mɛ dɪya a kəmmɪne dʊr kəngkɪn dʊr mɪn barɛ ba bɪbɪ yɪ bɪb ma yangi fʊkkɪn wʊre, wʊre, shɪ ɛ